<noise> Gny kolotsay an Arzantiny da gn fahaiza manao fotibôly satria io gn tena haindreo mapiboaky andreo am fahatra. <noise> Akoatsin'izay koa da reo mana olo miady maro be manapahaiza, <noise> ndre miaramila io ndre sivily. Mampivaky azy amin'ny <noise> kolotsay hafa am zao totolo zao. <noise>